أعتقد يعني أصدقائي يصفوني كواحدة يعني مرحة ،و-و طيبة الجلب ،ممكن يجولون إني دايما يعني موجودة مساعت مساعدتهم ودعم لهم يعني في اوجاتهم الصعبة، <hesitation> يحبون أجواء الظحك والمساحة لطيفة وأعتقد يعني بيصفوني يعني كصديقة موثوقة إيه المشاعر ،يعني كثير بصراحة ،ودايما يعني أحرص إني أكون شخص يعني مريح ،وبعد شخص موثوق فيه.